бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу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
қош көрдік қайырлы таң баршаңызға
қалайсыз өте керемет аллаға шүкір
құлақ қатпарлығы жақсы істеп тұр иә бәрекелді
сонымен ы мұхтар қош келдіңіз қош көрдік
карантиннен кейін шықтыңыз ба әлде карантин кезінде де әрі бері жүгіріп жүрдіңіз ба
енді карантинде барынша ыыы карантинді бұзбауға тырыстық мхм
бірақ і карантинге дейін біраз бейнебаяндар әндер жазып қойғанбыз соны сонымен жаңағы бітіруге ат салысып
монтаж жасап бояп сондай біраз жақсы жұмыстар болды мхм
карантинді бұзған әріптестеріңе не дейсіз
негізі соның арасында сіз де бар сияқтысыз иә кішігірім
бәрін құртқан ерасыл қасен сияқты сторизді сала береді сала береді әйтеуір
бәрін көрсетіп па ана жерде
иә барлық секретті көрсетіп қойыватыр арасында
өкінішті дейсіз ғой иә жалпы қалай өтті карантин
негізі жақсы болды деп ойлаймын өйткені көбінесе жаңағы ммм біраз есімізді жиып алдық
ата анамыздың бауырларымыздың ағайын туысқандарымыздың қасында болдық мхм
ііі кішкентай інілерім жаңағы қарындастарым үйде қашан келесіз мұхтар аға қашан келесіз деп күтіп жүретін еді
енді бір ай бір жарым айдай қастарында болдық
барып қуанттыңыз сөйтіп кетіп қуанттыңыз
алматыға қашан кетесіз болды соңында дұрыс
ыыы жалпы карантин кезінде негізі мысалы көп әншілеріміз бір нәрсенің қадірін түсіне бастады
өзіңіз үшін не түйдіңіз не нәрсенің қадірін түсіндіңіз
достықтың бауырлықтың осы жаңағы і еркіндіктің қадірі
ііі біздің жаңағы еркелеп жүрген ііі қазіргі таңда енді кішкене мына тойды да кішкене карантин қылып тастады ғой иә соның өзі
кішкене емес толықтай карантин қылып тастады ғой
иә тойдың өзін шыны керек сағындық
іхі концертпен айналысып жүретін едік оның бәрін сағынып қалдық
бірақ концерт демекші ііі кейбір әншілер онлайн концерт берді шақыртулар алып жатты
сізде сондай дүниелер
маған иә кішкене ұсыныстар болды онлайн концерт беріңіздер деп
бірақ енді оған кішкене ііі өзім де дайын болған жоқпын
мхм бір жағынан кейін деп і үлкен концерт беріп содан кейін барып кішкене ондай жағдайлар болмаса
негізі мысалы нұрболат ағамыз бізге сұхбатқа осы бір екі бұрын келген кезде дәл осы сұрақты қойғанда ол кісі айтты
мен жалпы бұндай онлайн ы концерттерге қарсымын содан кейін мен қатыспадым деді ммм сіздің жалпы ойыңыз
ешқандай қарсылығым жоқ негізі і сол мысалы бір ы бір қалаға концертке барсаң да сол бір жеті жүз сегіз жүз адамның ы орындығында отырған адамдарға көрерменге жаңағы әніңді шырқайсың
репетуарыңды бөлісесің ғой жаңағы мхм мхм ал онлайнда да сол ыыы барынша сол адамдарға да сондай бір бір залға концерт бергендей күй кешетін шығарсың мхм
енді кезінде мұхтар қожа болып шыққан екенсіз
соны неге өзгертті деп ойладым да мұхтар қожа деп жаңа оқығаннан кейін мен мұрат қожа бірден есіме түсіп кетті
ыыы сіз неге өзгерттіңіз неге шыға бермедіңіз мысалға абай бегей деген сияқты қалды әбдіжаппардың жанынды
ақылбек жеменей қалды иә
енді просто бұл жаңағы і бір қатты бір не емес негізі менің жаңағы тегім басқа
қожа емес просто жаңағы руым қожа болған соң солай шығамын ба деген бір не болды
сосын бөлінбей ақ қояйыншы деген сияқты бір ханзаданың есімін әрі қарай жалғап псевдоним дейді ғой мхм
қазақ эстрадасының ханзадасы болып кетейінші деп мұхтар ханзада деп жалғап шықтық қой жақсы
енді мұхтар ыыы бүгін сізге жақсы сауал қойған тыңдарманымызға маями және гавай аквапаркіне арналған төрт билетті сыйлыққа табыстаймыз ойбай
төрт билет әрқайсысының құны қанша мың теңге бес мың теңге жиырма мың теңге болады иә
ой жиырма мың теңгені ойнатамыз құдай қаласа іхі
сауалдар келіп жатыр мына жерде ы қарап назарыңызды салып отырыңыз иә
карантинде дейді қандай өзіңіздің бір жақсы немесе жаман қылығыңыз і дейміз ба әлде қасиетіңіз өз бойыңыздан таптыңыз дейді
мысалы бір ұйықтасам екі күн ұйықтайды екенмін дегендей дейді
ондай жаман қасиет емес енді жаман қасиет ііі мен негізі асығыспын ғой мхм
асығыс тез тез бітіріп тастағанды жақсы көремін
бірақ шыдай алмадым шыдамсыздық кішкене сондай болды
тез бітіремін дейсіз ғой иә
ал негізі ұйқының режиміне келетін болсақ мысалы кейбіреуі ыыы кәдімгідей өздерінің сол режимін түзеп алды
мысалы ы таңертең ерте тұрып кешке ерте жатып дегендей сіздікі қалай болды
ұйқы режимін ыыы дұрыстаймыз деп қанша тырыстық
болмады ма бәрібір болмады
тырысқанда енді бір жақсы бір тырысқан екенсіз үш төрт ай бұрын
жаңағы бір бағдарламаларды көріп қалдым арықтаймын деп жанағындай сол кезде айтыпсыз ғой
салмағым деген енді ары кетсе сексен бір болады ыыы бірақ енді жетпіс сегіз сексеннің көлемі депсіз
і карантин кезінде мысалға мен салмақ қостым
ақбибі қосқан жоқ деп өтірік айта салайық
сіз қостыңыз ба
кішкене қостым көп қосқан жоқпын көп қимыл болды менде іхі
ііі сосын кішкене жеуді де қатты ыыы доғардық десе болады жеуді де мхм мхм
бәрі құрсын дейді сіз қалай шыдадыңыз тойсыз дейді
қалай шаршамай билемей жүрдіңіз ба
негізі бір жағынан бір үлкен бір жақсы нәрсе болды негізі ше
біраз жанағындай ііі денсаулығымызға қарап
сондай бір керемет өз өзіңе қатты қарайтын сондай бір сәт болды ғой мхм
тойсыз енді бәрібір қазақтың қазынасы бұл соңғы қазынасы десек болады қазақтың
өй той деген жақсы нәрсе ғой мхм әрқашан ақ тілегін батасын алып қайтасың
біреу үйленсе соның қызығында жаңағы қуанышында боласың
енді ондай қуаныштан құдай айырмасын өйткені той жасалу керек мхм деп ойлаймын енді
өйткені той деген біздің жаңағы біреу мен мысалы үйленсем ағайын туысқанның басы қосып маған жақсы тілегін ниетін айтады
мхм ол жақсы тілек айтқан қабыл болады әрине періштелер қолдаса мхм
жақсы ендеше мұхтар қазір ыыы сұхбатымызды үзе тұрайық үзіліс екен
үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз достар инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
ыыы қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар себебі жақсы сауал қойған тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар үзіліс
таңғы шоу
жұлдыз фм
жұлдыз фмде таңғы шоу
достар таңғы шоу әрі қарай жалғасуда бізде қонақта бүгін мұхтар ханзада
және дәл і сізге хабарласамын деп ы хабарлас ой хабарласам деген қалай кетті
сұрақ қоям деп хабарласқан
қобалжып отыр енді бойдақ жігіттер көп келе бермейді деген сияқты әңгіме ғой иә
мирас хабарласты алло іхі алло
ассаламағалейкум уағалейкум уағалейкум ассалям
дауысыңыз таныс қой мирас емессіз ба
иә иә иә әп бәрекелді
ал ассаламағалейкум мұхтар аға қош келдіңіз қош көрдік
уағалейкум асслям жағдайыңыз қалай қалыңыз қалай
жақсы шүкір шүкір шүкір керемет
іхі мен сізге ы қоятын сұрағым ііі үш төрт сұрағым бар иә енді біріншіден бастайын
осы ы ата анаңызға ы соңғы жасаған ы сыйлығыңыз қандай болды ата анаңызға берген сыйлығыңыз қандай болды мхм соны атап кетсеңіз
және де екінші сұрағым ы өзіңіздің туған жеріңізге ауылыңызға ііі жиі барып тұрасыз ба
және де барған кезде бір і іс әрекеттер бір белгілі бір і іс шаралар өткізіп тұрасыз ба ауылыңызда
мхм және де үшінші ііі сұрағым балалық шағыңызда мектеп кезіңізде сіз і қандай болдыңыз
және де балалық шағыңыздан бір қызық оқиға әңгіме болса і баяндап айтып берсеңіз мхм туһ
және өнеріңізге табыс тілеймін басымды иемін жаңа жаңа хит әндер шыға берсін рахмет
і алла қаласа ы денсаулық ыыы күш қуатыңыз мол болсын әумин әумин айтқаныңыз келсін
мирас енді мирас ыыы бағана сіз бір ән шырқап беремін дедіңіз
енді мен енді былай дайындалдым енді ол болмай қалды ғой дауысым келмей қалды
өйтпей қалайын деп жатсыз ба
иә барлық әндеріне келмейатыр дауысым
тым жоғары ма екен сіз үшін
иә мұхтар ханзада ағамыз сияқты енді тез тез айта алмаймыз ғой
енді айтып көріңіз енді
негізі бағана жақсы айттыңыз жандаурен айта береді ол
айтып көріңізші қазір көрейік
ы көрсек көрейік ал кеттік жақсы шықпаса меннен көрмеңіздер
жақсы микрофон дей саламыз ғой иә
қуанайық күлімдеп ы көңілді мұң күйресін
қыз жігітке күлімдеп жігіт қызды сүйресін
көңіліңді байқайын әнді шырқап айтайын
бәрі тұрып билесін бәрі тұрып билесін
шаршама тек шаршама аяқ қолың талса да
жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада
шаршамай шаршамай аяқ қолың талса да ай
жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада ай
көңілдірек ту
мирас енді біраз жақсы болып қалыпты енді бар ғой
мирасқа да рахмет таң атпай тұрып шаршамайды айтқан
жақсы мирас рахмет қоңырау шалғаныңа күніңе сәттілік аман бол мхм жақсы
мирастың сұрақтарына енді
кішкене тез тез айтып өтейік иә
бірінші сұрақ сол жаңағы ата анаңызды немен қуантасыз деген енді
енді біз енді бала ііі ата анасы сол тапқан табысының ыыы жаңағы бөлісіп отырғанымен
біз енді солаймыз ғой енді ақшалай барымызша жанағындай
өзіңіздің керегіңізді аласыз өзіңіздің деген сияқты
сондай сыйлықтармен қуантып отырамыз мхм одан кейін екіншісі ауылға жиі барасыз ауылға осы карантинде ауылда болдым мхм
шымкентте тұрамын сол үйде болып әке шешемнің қасында соларға көмектесіп өзім кішкене шаруалар бар мхм барынша көмектестім
бала кезде қандай болдыңыз дейді
бала кезде ііі бұл енді жаңағы анам өзі жаңағы өнер адамы кіщкене өнерге жақын болғаннан кейін
енді жаңағы мектепке гитарамен баратынмын тек қана ммм
гитарамен барамын жаңағы ы кіреберісте жаңағы вахтерші апай отырады ғой мхм соларға гитараны тастап кетемін тапсырып
сабақтан шыққаннан кейін барлығымыз бір труба бар отыратын жаңағы аяқ қойып сабақтан шыққаннан кейін барлығымыз сол жерде түнге дейін өлең айтып отыратын едік
сондай менің балалық шағым сөйтіп өтті
і балалық шақтағы есіміңіз қандай еді дейді кличкаңыз лахаб атыңыз муха
ең алдымен бұл өмірде не нәрсеге алғыс айтар едіңіз дейді амангүл
алғыс айту ыыы аллаға шүкір осы өмірге келгенімізге
ата анамыздың амандығына қазақ елінде мұсылман болып туылғанымызға шүкір
бір нәрсе үйренуге жарты сағат мүмкіндік берілсе не үйренер едіңіз дейді
енді жігітке жеті өнер де аз ғой барлығын үйренер едім мхм
анаңыздың сізге үнемі айтып жүретін өсиеті қандай орындап жүрмін деп ойлайсыз ба
енді барынша анамның айтатын сөзі ыыы ешкімге жаңағындай жаманшылық жасама мхм
і дұшпанды көбейітпе барлығына жақсы аралас жақсы бол
елдің алдында жүргеннен кейін өте сақ болуың керек
барлығымен дос бол
ешкімге қиянат жасамай мхм шынайы жаңағындай адал бол дейді ғой
сіздің шабытыңыз қай кезде оянады дейді мысалы жаңбыр жауып тұрғанда немесе күн ыстық болып тұрғанда дейді
біздің шабыт барлығы бір қалаған уақытта оянып кете береді өзі
андай муза деген нәрсе жоқ па сізде муза болады
өйткені муза деген ыыы бір ойлайды біреу тауға шыққанда бір жерде жаңағы судың жағасында судың сылдырымен деген сияқты
біздің шабыт енді отырып отырып арқамыз ұстап жаңағы арқасы бар адамдар қозғалып кете береді ғой бірден
сол барлық жерде келеді шабыт оянып кетсе болды оянып кетеді жақсы
жақсы тойдың королімін дейсіз дейді а тойдың королінің дамысын бастыра ала ма екенсіз дейді
туһ енді заттыбек ағаны оза алмаймыз енді
інілерге жол берсе бірақ енді тойға барсам енді менікі жаңағы ы темпім жылдам ғой іхі
басқа әншілер мұхтар қоя тұршы сенің алдыңда айтып алайықшы сеннен кейін өтпей қалам
сеннен кейін әндеріміз жаңағы баяу болып қалады әндеріміз мхм жылдам әндеріміз баяу болып қалады деп іхі
сол енді жаңағы ы тойға барғанның өзінде де қуанады
өйткені түнгі сағат мен үлгірмейатсам да тойдың соңында болса да бір келіп бір жаңағындай көтеріп кетіңізші деген сияқты көп ұсыныс келеді
өйткені бір алты ма жеті тойды бітіріп мхм сағат он екілерде томирис деген кино шығыватыр еді ғой иә иә
томирис сағат он екіде томириске кірдік сонымен кино театрда отырсам сағат он екіден қырық бес кеткенде той звондап тұр ғой бір ресторанда іхі
сізді жаңағы достары жібермейатыр сіз келуіңіз керексіз
бағаңызды толықтай береміз деватыр мхм эй мен кино көріп отырмын болды менің жұмысым бітті бүгінге деп жоқ қоймай деп
томиристің жартысынан барып жаңағы көңілі үшін ммм барып бір жарымға дейін сол жерде өлең айтып
той қайтпайтын тағы да тағы да деп ше
бір жарымға дейін сөйтіп қайтадан келіп томиристі жалғастырып көріп кеткенсің ғой
дұрыс енді ыыы толық ақысы деп жаңа ақша туралы айтып қалдыңыз иә
жақында біздің әріптестеріміз енді журналистер жатпаймыз ғой
жаңағы звондап администрларына көмекшілеріне хабарласып ііі ерке есмахан ба иә осынша ақша деген сияқты
жалпы көзқарасыңыз қандай мен ол көзқарасты дұрыс қолдамаймын шынымды айтайын иә
себебі әркімнің ыыы жеке басының ақшасы ол бағасы бағасы әркімнің өзінің қоятын бағасы
сіздің көзқарасыңыз қандай
енді ііі біздердің бағамыз негізі қарап тұрсаңыз ііі аз ғой
шет ел әншілеріне қарағанда олардың жаңағы екі жүз мың евроға бір шығады
жылына үш ақ рет төрт ақ рет шығады концертке болды мхм
ал біз енді ііі барынша адамдардың жаңағы қалтасына өзінің жағдайына қарауға тырысамыз ғой
көп емес қол жетімді мхм
бұйырса енді ол басқа әншілердің әрқайсысының өзінің карантиннен кейін бәрібір бағаны кішкене қолжетімді қылады ғой
халықтың жағдайын да түсіну керек
барынша ауызыңды айырып аша беруге де болмайды
сондықтан да қолжетімді қылған дұрыс
жақсы деп ойлаймын үзіліс жасай тұрайық тағы да ә жарайды сосын эфирге қайта ораламыз
эфирде таңғы шоу
үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фмде таңғы шоу
достар эфирді жалғастырамыз дәл қазір жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз
қонағымызға байланысты сауалыңыз болса міндетті түрде жолдаңыз
бүгін бізде таңғы шоуда қонақта әнші мұхтар ханзада
мұхтар енді карантин кезінде біраз шу болды біреулер жаңағы митинг деді біреу әншілерге тиісті
сонымен сол әншілерге тиіскенге оралайық иә
шегіртке деді бұны енді қозғамасақ болмайды
мынандай хаттар келуде сіз шегіртке әншілер деген номинацияға лайықпын деп ойлайсыз ба дейді
құдай сақтасын жоқ
негізі і осы нәрседен қашып жүргенмін мен ше
не нәрсе мынау айтқаны деп бұл дұрыс емес
жоқ мен де ыыы бірінші сол пікірді естіген кезде ойладым ол кісінің өзі де мүмкін шегіртке ғой деп
әркім өзінше бір шегіртке ғой себебі ыршып жүріп ана жерден ақша табасың мына жерден ақша табасың
жоқ өйтіп шегіртке деп айтуға болмайды өйткені ііі бүкіл әлемде мысалы дүниежүзі бойынша мәдениетсіз өнерсіз спортсыз ел болмайды да мхм
мәдниетсіз ел деген уже сіздің жаңағы дініңіз тіліңіз кетті деген сөз ғой мәдениет болмаса иә
сондықтан да өйтіп айтуға болмайды ол ііі бір кісі былай айтты екен деп бәрін жаман атты қылып жаңағы олай жасауға болмайды мхм
әркім мысалы айтады ғой маған біреу келіп бір жаман сөз айтып боқтап тұрса мен үндемеймін оған
мхм өйткені оның ол қандай адам екенін өз өзін көрсетіп тұр да менің алдымда деп түсінемін да мен оны мхм
өзіңізге өзіңіз дос алар ма едіңіз дейді осындай досты қалар ма едіңіз дейді
қалай өз өзіме дос
мысалға сіз басқа біреусіз иә сіз ііі өзіңізбен өзіңіз дос болар ма едіңіз әлде сіз өзіңізді жаман деп есептейсіз сол себепті дос болғыңыз келмейді
жоқ ыыы әрине дос болар едім өзіме
өйткені нағыз шынайы достар негізі нағыз жанашыр жаңағы сырласатын ата ана ғой мхм бауырларың ғой одан асқан жақын
бірақ енді ыыы досты іздеме деп айтады
досты өзі құдай өзі ниетіңе қарай береді мхм
өзімнің қасымдағы бірге нан жеп жүрген жаңағы сыныптастар дос бауырларым бар мхм
мен шынайы сенемін оларға сырымды айтамын ойымды айтамын деген сияқты мхм
балалық шақтан естен кетпес таяқ жегеніңіз
есіңізде болса егер және ол кім еді дейді
таяқ жеген енді ешкімнен бір балалардан ешқандай таяқ жеген жоқпыз бұл анамыз ғой ііі
осы анамыздың тәрбиесі әкеміз ұрмайды тек айқалап ұрсады
анамыздың жаңағы ұратындары қамшымен атамыздың қамшымен бір
ал негізі мектепте нешінші атаман болдыңыз
ііі атаман дегенде бәрін сөзбен шешіп кете беремін мен ііі
сөзге жатып алғанмын дейсіз ғой сөзге жатып алғам
жас бойдақтан кәрі бойдақтың айырмашылығы қандай дейді ұлжалғас
мен бір кәрі бойдақ есептемеймін өзімді тиген жоқ па
жоқ құдай сақтасын бәрі жақсы иә қандай айырмашылығы бар дейді
әлі жаспын ғой мен әлі бір қырық елуге келген жоқпын жап жас жігітпін
ешқандай ондай сезіну ондай әлі ойыма да кіріп шыққан жоқ мхм
і сізді соңғы рет таңқалдырған жаңалық дейді блокпосттар алынды деген жаңалықтан басқа дейді
блокпосттар алды деген төрт рет па бес рет па қуандық қой
ертең алады екен сегізіне алады екен деген сияқты
сол қуанғаным сол жаңағы ыыы кеше қуандық шымкентте тойханалар ашылыватыр екен деген
керемет керемет мені бір ы досым бар сол жаңағы әнші қыз да айтады мә шымкентке барсаң ана тойдан мына тойға барасың мына тойдан ана тойға барасың
кем дегенде алты той дейді күнде
негізі мен шымкентке барсам мысалы бір ыыы арнайы ұсынысыпен бір тойға барасың ғой мхм
бірақ олар да айтады жанағындай ыыы егер де бос болсаңыз басқа тойлар шығыватса бара беріңіз деген сияқты да иә
енді өйткені қайта қайта шыға бермейсің ғой екі выход жасайсың мхм
бір выходтан кейін кәдімгідей бес алты тойға дейін үлгеру деген шымкентте қиынырақ
біз алматыда жақсы үлгеруге тырысамыз мхм
тоғыз тойға дейін үлгерген уақыттар болды
тоғыз тойды он бір жарымда кіріп шыққан
жоқ негізі мысалы алматыда енді ыыы жаңағы мейрамханалар өте алыс алыс орналасқан ғой негізі
бірақ соған жететінбіз білмеймін сол
о жаңағы ұзынағаштан бастаймыз бері қарай қасқелен
тоқсан жасқа дейін өмір сүретін болсаңыз дейді
жүз жиырма жасаймын мен алпыс жастағы ақылыңыз бен отыз жастағы сымбатыңыздың қайсысын таңдар едіңіз дейді
ойбай негізі адамды сымбат қылып көрсететін ақыл ғой
мхм жақсы сөз ақыл деп ойлаймын негізі мхм
мен де сөйтіп ойлаймын сен де сөйтіп ойлайсың ба әрине жандаурен
соған қарағанда үшеумізге де түр бермеген сияқты ғой
қалай қарайсыз а
мұхтар ханзада деген әнші бар сен үшін деп ән салсам болады ма дейді иә болды
содан кейін эфирге қайта ораламыз әне
эфирде таңғы шоу
мен сені есіме алдым
ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум
уағалейкумассалам қалайсыздар жақсысыздар ма
аманшылық аманшылық ал
менде і сразу сұраққа көшейін бір сұрақ бар еді і уәдеге қалайсыз
ыыы сол бір сауал ма жамбыл ау ау
бір сауал ма сол әлде басқа да сауалдарыңыз бар ма ия екі сауал бар
ыыы екіншісі бірінші сауалды қойып көрейін деп едім
уәдеге мысалы ы біреуге уәде береді адам сол уәдеде тұруға тырысады ма или тұрады ма или өткізіп жібереді ма дегендей ғой мхм
енді ііі шынайы уәде ол алланың есімі ғой уәде деген сөз барынша тұруға тырысу керек
мхм өйткені мойныңа қарыз болып қалады ол
ыыы екінші сауалыңыз
екінші сауал егер енді құдай қаласа жаңадан көтеріліватыр қарапайымдылығын бәрін көріватырқ енді
құдай қаласа өзі әр нәрсенің өзінің жететін шыңы болады ғой мысалы өнер саласында мейрамбек беспаев
иә сәкен майғазиев сияқты ағаларымыз шыңына жетті ғой қазір енді мхм
сол сияқты шыңға жеткен кезде осындай қарапайым болып ыыы жұлдыз фм радиосына келіп өстіп сұхпат беруіне уәде бере алады ма екен деп сұрайын дегенім ғой ммм
түһ рахмет сізге жамбыл аға ыыы давай іхі рахмет
ыыы қарапайым болу бойда анандай жақсы қасиеттерді сақтап қалу бір иманнан ғой негізі мхм
иманы бар адам еш уақытта көкіректік тәкаппарлыққа бармайды
енді і үнемі жаңағы өзінің иманын көтеріп отыратын амалдарын жасап алады отыратын болса әрқашан жаңағы қарапайымдылық пен кішіпейілдікті үнемі ұстап жүреді мхм
ол қартайып шал болғанша ақсақалды қария болғанша сондай ақсақалды қариялық дәрежеге сол қарапайымдылықпен сыпайылықпен жетесің ғой
мхм тәкаппарлық жақсылыққа апармайды
енді ақшаға оралайық иә тағы да ммм ерке есмахан карантиннен кейін біршама түсірдім деді той ақысын
сіз қаншаға түсірдіңіз
қол жетімді деген ол қанша екен дейді
мен көтердім десең иә
мысалға көліктің бағасымен білсек болады ма дейді
енді ііі бір миллион мысалы басқа қалаға мхм қазір екі мың доллар ғой мхм соның ішінде бәрі
жетеді сол ереке сау болыңыз
сәлеметсіздер ме дейді бізге бір сыйлық берсеңіздер бола ма дейді
сіз өзіңіз сенетін нәрсемен айналысасыз ба немесе өзіңіз айналысқан нәрсеге сенім білдіресіз бе дейді
қайталап оқиын ба қайталап оқыңызшы
сіз өзіңіз міне былай дейді
сіз өзіңіз сенетін нәрсемен айналысасыз ба өзіңіз сенетін нәрсемен немесе өзіңіз айналысқан нәрсеге сенім білдіресіз бе дейді
жаңылтпаш қой мынау кәдімгі
иә мақсат арман құрып барып сол мақсатыңа жету үшін әрекет жасайсың ғой іхі
сол нәрсе ғой иә иә иә жалпы сенімдісіз ғой иә иә де
енді өзімнің істеватқаныма сенемін болашағыма
өйткені осыны сеніммен он жылдан аса уақыт болды мхм құдай қаласа қазақ эстрадасының бір бұрышына да шығамын
сахнада республика сарайында ән айтып халықтың алдында өзімнің әнімді шырқау деген арманым болды мхм оған да жеттік
і құдай қаласа жеке концерт беруге асығып дайындалыватырмыз оған да қол жеткізіватырмыз мхм
бір жылдың ішінде он үшке жуық бейнебаян түсіріп тастадық ол да бір жетістік мхм
алға қойған мақсаттың бәрі орындалып келеатыр мхм
ііі репетуарда бес ақ ән бар еді қазір отыздан аса әндер бар оған да шүкір мхм
үш төрт ай бұрын жаңағы карантин басталмас бұрын айтқан екенсіз бес бейнебаянның тұсауын кесеміз деп
бесеуінің тұсауы кесілді ма әлде әлі күтіп жүр ма
жоқ ы үшеуін түсіріп бітірдік жаңа айттым ғой екеуі берілді үшіншісін ұстап отырмыз
тағы да тағы алтау болып кетті ғой бейнабаян
алтау болып кетті ма
өйткені бір мынандай мақсат қойдық әр әнді ыыы бейнебаянмен шығарайықшы деген сияқты мхм
әшейін бір әнді шығара бергенде негізі дұрыс емес бір ол бір жылдың ішінде бір
бес алты бейнебаян шығарып тұрамын деген бір уәде бергенмін ғой мхм жасаймын бұйырса
сізді тарихи бір тұлғамен кездесу бұйырды деп ойлайық дейді бір сағатқа кіммен кездескіңіз келеді дейді мысалға ханзада тесо әлде жумонг болар дейді
ойбай енді великий осман деп қойсаңызшы
негізі мен ііі жақсымен өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріңдей дейді
мхм жарты сағаттың өзі мен кеше карантинде әкемнің қасында отырып соның әдемі әңгімелерін діни әңгімелерін
үлкен тәрбие алатын үлкен көп жан дүниемді толытырып келсем де толтырып келсем жаңағы келдім десем де болады мхм
ол кісілердің айтқандарына айтады ғой пірің менің өзім пірім сол кісімен сұхбаттасып
әлі де іште жүрген тағы да сұрақтар бар оны тағы қасына барып қойғым келеді
мен кездесетін жаңағы барып армандайтыным сол мхм
жақсы ендеше мұхтар осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық тағы да иә үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз достар алыстамаңыздар
таңғы шоу
жарнама
өмір сүр жақсы көр рахаттан таңдан қайта орал
достық плазаға қайта орал біз күнде
таңғы шоу
жалғастырамыз енді бүгін бізде қонақта тағы да қайталаймыз әнші мұхтар ханзада
адамның ғұмыры жасы орта есеппен қырық жастан аспайтын болса дейді сол уақыт аралығында өміріңізді қызықты өтуі үшін не істер едіңіз дейді
амангүл жолдады бұл хатты
мен енді кілең анандай андай сөздермен сөйлеймін ғой
өй шли ондай болмасын да енді
шли емес шығар дейді ма іхі
эй бар енді өмірді қызық қылуға жақсы өмір сүру керек қой негізі іхі жақсы өмір сүруге тырысу керек
і бай болу керек рухани де бай болу керек мхм
жаңағындай былай да бай болу керек материалдық тұрғыда бай болу керек іхі
негізі рухани байлық пен материалдық байлық енді бәрібір рухани жағы үлкен болса өмірің де жақсы болады берекелі болады
барынша жақсылық істеуге тырысар едім мхм
енді мұхтар ханзада деген кезде не еске түсу керек бірінші
мұхтар дей ма
не еске түсу керек дейді иә
мүмкін би мүмкін бір ән немесе сіздің бір қылығыңыз немесе басқа біреу
мысалы нурболат абдуллин десе сымбаттылық жаңағы әдемілік еске түседі әбдіжаппар әлқожа десе роза әлқожа еске түседі деген сияқты
шаршамау керек екенін еске түсіруге болады негізі іхі
өйткені көбісі барлығы сөйтіп айтады осы сен сен десе шаршама деп
жаңағы үнемі жаңағы миымызда тұрады деп мхм
шаршама деп қалдыңыз ыыы шаршамай билетесіз барлығын ал өзіңіз биге қалайсыз
билеп қоямын арасында
бірақ шли емес па
шли емес болыпты
былай дейді сіз көп сізді көп мазалайтын не нәрсе дейді бір нәрсені дұрыс жасау ма әлде дұрыс бір нәрсе жасау ма дейді
барлығын дұрыс жасау ғой дұрыс бір нәрсе жасау ғой мхм пайдалы бір нәрсе жасайыншы деген сияқты жақсы
енді негізі сіз і жалпы бастапқы уақытта инстаграмды ондай қатты жүргізбедіңіз иә
ал қазіргі таңда енді күн сайын жаңағыдай история салып дегендей белсенді болып жүрсіз оған себеп болды біреу сізге айтты ма әлде
иә негізі менің қасымда продюсерім бар бекет деген мхм вообще негізі инстаграмды өшіріп тастай салайықшы дейді
мхм өйткені әншіге қатты қолжетімді көбейіп кетті дейді да иә
ауызына келгенін жаза береді дайректе жазып жібере салады
комментарияға ауызына келгенін оттай салады деген сияқты мхм
одан да жақсы әндеріміз бен бейнебаяндарымызды эфир арқылы радио арқылы әндерімізді таратып жаңағы дискі арқылы таратып отырайық
мхм сені көру арман сенімен сұхпаттасу қай жерде жүреді екен деп баяғы кезге келейікші дейді да қайтадан мхм ол баяғы кез
біз солай өмір сүрдік қой баяғыда иә иә әншілер қайда жүреді екен
мен өзім армандайтынмын мысалы ол кезде музарт жігіттер болды мхм жұбаныш ағалар қай жерде тамақ жейді екен қай жерде тұрады екен деген сияқты
біз үшін қатты бір интерес қуатын едік қой мхм иә
сондай дәрежеге жетейікші деп инстаграм бірде өшіп жаңа бір қатты жүргізбей қоямыз
енді бұл инстаграм қазіргі таңда интерес жүйесі керек қой сені іздеп табу үшін де оңай болады мхм бірден шыға қояды
сол ғана анда санда бірақ историяны жүргізіп тұрамын керек нәрселерді
мхм тек мені кірсеңіздер лентама тек қана әндерім бейнебаяндарым
тек керекті творчестваға қатысты нәрселерді ғана қоямын болды мхм басқаларды
ішіп жегенді біреудің жаңағы андай істеватыр екен біреу жаңағы тойдан шығыватыр екен біреу балалы болыватыр екен ондайларды салмауға тырысамын іхі
жарнама жасайсыз ба
жарнамалар көп келеді осыны салып берші ананы салып берші деп
бірақ ыыы көңіліне жаңағы историяға салып беремін енді жиырма төрт сағат тұрады ғой іхі көңілі үшін
әріптестеріңіздің барлығы дерлік ыыы лоторея ойнатты сіз ойнаттыңыз ба
ұсыныс келді осы жаңағы карантиннің алдында
бірақ мен ойнатпаймын дедім ол ммм мысалы сегіз мың адам осындай пәленше ақшадан деватыр
мен айтамын да сегіз мың адам ойнаса сегіз мың адамға да сыйлық берілуі керек ақшасына лайық иә
сендер ол жанағындай сондай жаңағы бір екі адам мынандай қылады бір екі адам үй алады дегенге ол ондайға қарсымын деп
уақытысында біз жаңағы ы керек емес деп ойнатпаймыз деп әдемі уақыт қуандық бірақ мхм
кейін жағдайлар болды ғой иә иә иә содан кейін ойнамағанымызға қуандық та мхм
ух бір құдай сақтады ғой иә бірақ
сақтансаң сақтайды екен ғой сол ғой
өнер адамының деңгейін немен өлшейсіз дейді ержан баратов ағамыз
енді өнер адамдар негізі ыыы көпке үлгі болып жүру ғой мхм
жақсы сөз сөйлеу ііі әндерінің өзінде жақсы бір мағына болса бір жаңағындай пайдалы сөздермен
і жүріс тұрысымен сондай сияқты болса жақсы ғой негізі өнер адамнан үлгі алсақ мхм
мынандай сауал келген екен лифттегі тетікті бірнеше рет басқаннан оның жылдамдығы өзгереді деп ойлайсыз ба дейді
қанша асықсаң да әйтеуір бұйырған уақытта барасың ғой мхм
і жаник күшті сен үшін деген әні жаңағы керемет екен дейді әндері өте керемет екен дейді дана жазып отыр бұл хатты рахмет
сіз үшін табиғаттың ең әдемі құбылысы
жаз мезгілі ұнайды маған
әдемі күн шығып бір күшті болып тұрады ж мхм жылы терлеп жүргенді жақсы көремін
жаңбырлы кез ұнамайды ма
жаңбырлы кезде жақсы бірақ қатты жауып емес жаңағы себелеп тұрады ғой бір әдемі кемпірқосақ шығып мхм сол кездер әдемі
сізді бақытқа бөлейтін нәрсе басқаларды бақытқа бөлей алмайды
қалай болғаны сонда дейді қалай
сізді бақытқа бөлейтін нәрсе иә басқаларды бақытқа бөлей алмайды дейді
неге несімен мысалы
мысалға сізді сізге бақыт сылайтын мүмкін мынау алдымызда тұрған торт шығар сіз алып келген
бірақ ол ақбибіге ыыы ұнамайды оған бақыт сыйламайды
өтірік айтады маған ұнайды
мысалға сіздің әніңізді мен тыңдасам маған бақыт сыйлауы мүмкін ал керісінше ақбибі көреалмауы мүмкін сізді ммм
неге олай
өмірдің заңы солай ғой ақ пен қара аспан мен жер
негізі сұрақтың өзі біртүрлі болды жандаурен қиындау екен
ана бір түнгі шоу деген бір нәрсе ашып аламыз ау деймін иә

тамаша ән тыңдайық сосын эфирге қайта ораламыз иә
таңғы шоу